Kô za aleoko feky mian̈atra mihira toy zay mian̈atra zavaman̈eno feky e, fôtiny mihira io zen̈y <hesitation> ten̈a ta-takian̈a amin̈any kôdy vôkaly fa kô fa zava-man̈eno ilain̈a nôty raha jiàby, avy eo koa vangan̈y fitôvan̈a zareo somary lafolafo kokoa.